Este úh zein noh joh noh ih no ngi muoh buoh ngui noh nóh <hesitation> no éh gié oh noh éh déh óh joh shía wi ngi láh chá tsá joh lí joh eíh fái aíh lá tói eí jó li shía chá láh ngi noh éh déh oh joh ngi wi noh ain báh muo ngi en náh gain cháh. Ko ngi la óh jó noh có úh zain yíah tsá neíh cá shía che muo li-li sein li shía joh main chíei jóh ngi la oh joh laí shiu noh tó muh ngi tsá aig tsá noh muo ngi náh gain chá la gó gó ngi muo ngi la buó la gó ngi noh éh déh ngi gih náh jain chá ko uh sain yíah báh ih ñiu li aig tsáh íh ñiu la jo bá aú uh zain yíah jóh ih úh zain ñiu gi já lain fú chá tsáh jo no áh joh tó ngi íh muo buoh áh jáh- áh jáh. Jaum noh óh noh pues jaum noh íh ze muoh noh íh fu noh ngi oh gi zó yiuh ñiu zoh ngi noh éh déh noh óh ngi wi noh muh ná jain cháh joh ngi áh muo-muo noh nain-nain yá sea úh zain yía tsi naih úh zain tsi naí jaum ñiu tsi jaum yíah éj joh noh nain roi la jóh tsi joh muo buí jo buí muoh gi aprovechar éh noh éh déh éh záh éh ká éhh tsá coí ká ti éh noh. Por que tsi carnivoro jho noh áh joh ngi muo buo jaum noh áh gie puo láh gír shí ali íh aig chá tsáh óh gie oh gó. Gié oh óh fu gó go bá ain carnivoro aí. La joh gi chái no go óh gi muo ngi muoh buó nguin íh noh ngi noh éh déh oh záh muo óh eíh faí aí éh ré fuh chá joh oh bú áh muo gi óh noh éh déh ngi noh éh calle éh cóh fu láh cain. Chá lá gi chá tsáh chá la gih aí ngi jih noh muoh náh jain cháh ngi nain-nain chai yíah joh ngi toi puó joh noh ngi tó-tó léh tó loig tsá loig, loig la óh roig loi jóh toig jo na oh ngi-ngi-ngi tó la joh ba, muo buoh joh íh-íh zai kú raig noh gi ngi noh óho-óho naum noh ngi-ngi bain héh muoh no zá muo tsá tá muo íh fu noh jo toi tsá báh muo tsá taí íh fu no bá muoh cuó éh muo táh cái ñiu tsáh chía señal goh lá bá cuo có aviso la bá cuó ko éh joh éh laig zein tsá éh joh muo já aig tsá noh taig ni tsá áh aih chá có ni báh shía li táh muoh áh hóh tsi ain taum naih lóh ngi tá hóh la joh pero áh cháh noh crencia pues noh toi tsá noh áh chá có señal bá éh lai chía zéh muo tsáh. La joh muo ngi íh zái ku raih ngi tó hóh tsi hóh naum óho íh toi tain éh muoh, joh bá tóh já aíh tza pero mas sin embargo záh muo ja aíh tsa li nei tsá ih fu chá tai íh fu ló.